Tëtäguasu Iranpe jokope oajaeteyeko kuarai jaji jare jakuyeye oupitiko kuae. irundipa pandepo grado centígrado jaeramoko ojo jokope opoureta mbaeti oipokua araku, kua <hesitation> omboipiko aratiigui jaema opa arapotipe jaereta guinoi cuatro estaciones arayevikoti oiko vaera reta kuae retaguinoi <hesitation> iroi jaeramoko jokoti yaja yapou yave ikavita yaraja yanderemimonde iroipegua